Ley way dey can cook rice. You light yor fire, becor us ley country people we geh our cook pot, ley civilized people geh stove. So I light my cook pot, I set my pot on ley fire I make sure I wash in my pot clean and put clean water in my pot, I set it on ley fire I make sure it boil good when my hot water boil I wash my rice three times I put it in ley pot when I put my rice ley pot, when my rice boiling I make sure it boil then I drop my small salt in my rice and my rice boil when it boil I look in my rice pot two times for- for ley first boiling I will stir it when I make sure it boil good I will stir it I open it and I take a grain from inside to know if it done, or when I notice dah aay getting too soft, I takor water from over my rice, and I cover my rice, and ley water I taking from over my rice I make sure ley one dah will remain there, aay will done my rice. I cover my rice, when aay done, wen I do dah it burning, I put it down I takor fire then I put it there back. Us ley country people we call it ley rice on steam.